د ویښتانو رنګونه ډیر زیات دي او مختلف دي په شمول د تور، <hesitation> نصواري، شین، سور، خړ، او اکثره دېکې دویته تادیرات جادویي څې مختلف سیوری ورکیي ورته ، څې کیدای سي مختلف انواوې یې په نظر کې ونیول سي خو معمولاً له لسو نه تر پنځه لسو پورې وجود لري.